Kay killaqa nuqapaq nipuni riparanipachhu. Llamkayukuchkani nishutapuni. Kunan punchaw killa tukuchkan nishu uskayma

khatatiy kaspaqa, ari, thunikunmanchuna t'uru adobellamanta utaq rumillakunallamanta rurasqa kashan wakin wasikuna, achwan ñawpaq wasichakunachuhina halaykunman wakinqa allinchuna kanman.

Mana kanchu rikusqaykuna imaraykuchus carrullapi purini hinaspaqpis oficinapi llank'ani chaypi mana kanchu imapis.

Ñuqaqa aswanta takiyta munayman hinaspapis aswanta diseño nisqata , utaq arquitectura arteanchaykunata ruayata munayman nishuta.